Afo ndidu etu u, eti uwem me arimbud iduhaemi, ana afo ọkpọñ ndituk mkpo owu ọnyañ anam s'ifande, se mbọhọ iduñ mfo I made ma afo inyuñ ineme de esida ibaña ke se afo anamde ana afo anam umunamke mkpo emi edi efun owu ke ebi ete se ufan oko anamde ifanke, se ada oko anamde ifank, umukaha ukute unam efuri oro, ana nnam mkpo emi edi ata uwak mm'owu etiñ eti iko edian fin, owu ifiñke idiọnọ iko idian fin naña nte eyem ndisa na ndu uwem ke arimbud mfin emi edi ofo ndinam eti uwem uyakke idiọk edeme abaña fin uyekeme ndu uwem ebighi, umukpaha nsej siak arimbud idude mi nwana mkpo, umukaha ukutie use me baba mfo amaman enin ama ọsuk ọfuk ọsuk ese se afo ekemede ndinam k'usen enye anam eyi isiene ifin okpokud se okokud ama aka akanam mak otud do ekeme ndidu eti uwem, unwewin ubọk utie, uyaka ukuyip mkpo owu andumubihi ke uwem mme mkpo do owu ekemede ndinam siak munam ke s'ifande, utid nsie enyem ndida fin nka ikoneto, nkọm ekpesesim ikoneto esin fin do k'ubim edibe ekebe mkpa edi oro, owh ikwe fin ke arimbud nkañ emi abu.